Nara rapa gez-gez gyu, valna bza gizoba lany ni nixru rda bzá rzob lany ni, gez gyu’gy rni raba ni va tchi ncha val rapu mcha zuele zëga ra xob giny zetbudy gack zack lany ni, chi einty val nare gez lumin rni raba, ni val’na sarten gi’ah sack gacche szetbuny chaz zetbudy lany ni, chi rap ga bmiety sarten lumin ah, zack gaza gac che xob giny ra roz ra, lo que es ra comid ga ni rcasu gunchew lani gy zack ga ni, einty zth gez ni rni raba bot’e za ni par xob mily za rzob lani ni, par ra xini gunu ni’ah, ni na sa’zth zth cua ra gez’e gy einty ra ni na lumin, lumin gi’a baini par comid ni nix rackzack ni lany gy que ra roz que ra zetbudy que ra, rathe ra cos gy, einty ra, nú raba nax xila ncha-ncha zuel’e rni raba ni, run raba gus zth za, ni maru nchai nara ni velna núma-numá danun nare rënica, tiem gy ah purte géz rienenu gúz tiem gim géz pa zob bza lany ni géz pa gackche café, gackche cob, gackche lañni tiem gy. Chi xila nazi ni bdicka ra gib tiem gi purte géz nú chi purte ra xilani ncha zuel’e nú rniraba purte ní nú tiem gy va, na zy ni blecka raba xila ni ra gib ra, cos ra gíb re ra sarte ré ra, bot ni rzob ra lodhé, tiem gy purte géz pa ni rzob ra cald ra gindóh ra, lo que es zth comid ni gunchenu tiem gy purte géz, numa ná, cubi ga ni blecka raba ra géz lumin ga ra bot brëny ca, xo xini la ra bot ni rzob ra xomily ‘a brëny ca brëny cagíb gy queity-queity lumin di ni va, zh’ diz.